Wala no jonde jam tan wona nder ummatoore, ngam himbe fere yidi fitina ko be tonyai be kambe be tonyan, be ummina hakkilo himbe.